د بخارۍ د نوم په اوریدو سره مي ذهن ته ډېرې ښې خاطرې راځي. یوه خاطره دا ده زه یو پنځه کاله مخکي په کابل کي مسافر وم، او په یو کور کې اوسیدم چیري چې لس دولس نور ځوانان هم را سره وه. یوازي زما په خونه کې بخارۍ پرته وه. نو ټوله به د ځان ګرمولو لپاره زما اطاق ته راغلل، او بانډار به تازه سو او ټوله به ناست وه. ډېر ښه وختونه وه. ښه وخت ژر تیریږي او خاطرې پاته کیږي.